Jan yuxhí nruxhí já kadandó nrí, nrita deyú, na kú ihó maja chede taxhi vinró, tá familia nró chede ihá, itá deyú yuté chinró iin nrivii xhinró koño, xhinró nritia xhinró ensalada xhiña kú xhiobaja chindó nri queso nritian ti'á jan konaxhí.